Ny sakafo nohaniko farany teo zao an dia tsaramaso an, tsaramaso amin'izao fotsiny ilay izy an, tsaramaso dia nasiana saosy voatabia sy tongolo an, dia, <hesitation> nandrahona natao malemy tsara fotsiny ilay tsaramaso dia nasiana saosy voatabia sy tongolo sy kary sy poavra kely fa tsara ilay izy.